Njo nong a ri ano, n <hesitation> njo a bhara nju na atu. Atu a nog anyag a juga biju a jena ojo mbi ekia mbi na o nyangha wut. Njitat o ki ki koko e ya o rua o ji nungh orunghe, nne nyo abhara chang, njo na abhara njo aki kume afo, a bhat nyi, koko anyi taa oche. A yen ebi nne a kiching a gbua erong. Ka jen a yi se ebi nne e ki ching. A yen n nyagheju khibha a bha khin koko eya a kikpet ogbu, a ki gbu ta ta ta ta we okiringhi se ejum ebhie ri ago e chungha or nyagheju a nora a yare a khin ejun so njo nong ari ano chang e changha ache na ye la lae ka nyi na ori nong nyam n-nyi a bhara oju o bhre oju o bhre na etu. Nji na etu a nog anyak e ki finghe ye wut se ajen. Nong ajena ano kpe jen nji a yen na atu ama, a mokam nji eching. Nyi a ri amo a taga na eyim mbi bhi. A ki yim wa oringha se e yim mbi bhi bhi ri ago bhi jena. Nong ejana ano. A tagha na nji, a bhi ga nyi. Ntem ofu, ejum ebhi eji emo bha afo.